אכּבר מושכּלה אליום, היא תג'ר אלמנאח, כי אִכי יאותר עלא ג'ואנב אלחייאה, אלפלחה, אלמאא', אלסחיה, ו חתה אלהג'רה, אלחראיק, אלג'פאף, אלעוואסף, ולט כתוּוקע בזאף, ו האד א־שי כיזיד אלדַ'גּ'ץ עלא אלמֻג'תמעאת, חסנא חולול סראעיה ו תְעָאוּן עָלמי, ו אלא ג'אדי נאדיוא אִת'מן כאמלין.